کانٛہہ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مٲفی کٔرِتھ یا نہٕ ہیٚکہِ نفرٕ تہٕ حالاتن پیٚٹھ منحصر۔ وۄنٛہِ گوٚو، معٲفی چھِ مُمکِن، تہٕ یہِ ہیٚکہِ زِنٛدگی سۭتۍ برٛونٛہہ پکنُک اکھ طاقتور حصہٕ ٲسِتھ۔